Niini na natite bibi yane. Bibi yane ja angwira akaseya mwanawane kulakula ni kukaveronina. Nina ne seyaa, ni kiintu kinachoboa sana, lakini pumbare toku. Entokuno katona amha mwa nina sana. Okotolanga swi de debite duniani vee ja nana. Ila urom uromsemo bibi lijali msomujuo bhoa sana bi ujio bhoa sana kwasababu, veenye we kuna, worumo nolo na mambo yane, yare kusababisha ukule zaidi. Utanga uri waole, ni hai uri, na hai wo kiita. Iri uwaaze kudome njiio, woosako ujifundishe kiintu kimo, cha muyako chaveeha chako chaboha, uasaka utumile ryombho vyako iri kusaka chako ili maisha yako yadome. Hapana saaka cha mwii yako zaidi, wakati chako so sa so kichoona tuku. Tumama kwa nguru, ili uweze valuka na vintu vyako wewe, na uweze kuvaluka na maisha yako, iro no nenye kiifunza kufuma kwa bibi yane.